Kofta, jaket, shim, shortik, kilt, bluzka, palto, sharf, ichki kiyimlar, maxsus kastum, raqs kiyimi, sport kiyimi, krosofka, batinka, belbog', soat, qulf, yupka, pantalon, yozgi kiyimlar, pastgi kiyimlar va yuqorgi kiyimlar.